Fiarovan-tegnan'ny sokiny na trandraka. Izy koafa misy raha handeha hagnafika azy, izy misy fatsifatsiny izay boka izy. Izy kafa anô koafa hialaka azy igny, na izy milevina agnaty tany. Fô izy koa tsy tafilevina igny, mamorogno boribory izay izy, mi-forme boribory izay izy dia tsy hainao aiza hagnamboragna azy satria izy misy fatsifatsiny be igny am- izy magnano boribory akeo, tsisy fomba andeha hagnamboragnao azy fa anao voafantsiny edy anô ka magnatona azy amin'igny.